वर्तमान के समय में ईमेल बहुत जरूरी साधन है। आज के समय में ईमेल में कोई भी लेटर ल सुरक्षित भेजना है। कोई फोटो भेजना है या जानकारी भेजना है तो ईमेल बहुत उपयोगी है। ईमेल बर इंटरनेट के आवश्यकता पड़ेल। मैं दिन में तीन से चार बार ईमेल का चेक कर थो। और जरूरी ईमेल ल आगे फॉरवर्ड कर थो।